kaa ndi kakalanya law marafu meye ba awasapo ndi ndi do huwaman ndi ndi ndi ndi ndi ndi law marafu misi uta kadi, meye ba misi uta ndi misi uta